Tegna misy ny sakafo magnatsara fizahagna zaigny de le karazana sakafo jiaby le miloko jaune oranzy regny ôhatra karaoty e,voangy e, regny zao misy <hesitation> mitondra ny atao hoe vitamine C o de igny magnatsara amina maso surtout karaoty igny tegna magnatsara maso